Ore kawuya ko ti'i ngonto tu, ngonto suapa tera rio to sumu skolah ere mente one <hesitation> apa nde ore i mangase mangajar, mangase <hesitation> tumpang su skolah ore ru masok so oto, ru masok su motor ewete ngone, kina serede mewente'e. Tan ni i kite onto kite to <hesitation> to yuma uyamang tu one suwalei ore suwa'ne paumaden si mangase sorio kintie ore suwane mu skolah, mu skolah to, to kanya rumaringis tong guru. Sep katu wuyaku ore mangase ya apa tera tatakiran kite tere mangase nasale suraren, wi katanakin kite, te emain te pinu pihoan mangase apa tu lalei. Te kite ore ese ya' pemerentah ya' ti sia kuntua ya' musti menurukira sene sep mangase te'e ento puarapen kite, su apa, su kaneren mangase apa <hesitation> mawiyas wawontana